हाँ ये बात तो छे, अकी अपना निमाड मता अपना असोच खाड़ो बनावाईश की थोड़ो अपना खर्चो भी सही से हुई जाएँ न अपना स्वाद भी अच्छो रहें। तोड़ो भी तेल को थोड़ा कम तेल डाल लेवा उकास अपना स्वाद भी अच्छो रहें न अपने खर्चो भी बची जाएँ। न तोड़ो थोड़ा तेल कम डालनू न सबजिया जो डाले जेनू, सबजिया तो कही था अपना खेत में बिली जाओगा। सबजिया डाले देनू, न थोड़ी जा मेहंगी मेहंगी चीज रहे लोगा। थोड़ो वो करे देनू, किन नहीं लेनू अच्छू, न ऐसे सब करने जाएँ जाएँ जाएँ जाएँ।